Raha ohatra ka sendra mpanamory fiaramanidina aho ka sendra anaty tafio-drivotra, dia ny hilazako ny mpandeha dia alamiko ny sain'ny mpandeha tsy hiteny an'azy mihintsy aho hoe misy olana mafy be fa teneniko fotsiny hoe mandalo tafio-drivotra kely isika ka mety hisy fikorontanana kely ao anat- amin'ny fiaramanidina saingy tsy maharitra izany.